Kumenese- nesel nyaku deri enti mae di kena tanamangku kutu amoi idi mobisa <hesitation> ningku apa di moka ayoang kula pareok mokase oki karna ndi kina ayoang kula timanem menti mae nitanemani, musti ni tanemani supaya tu wewean isin tana.